Kigu ama samang ko doma shok ghit ningu pan myes ko tiwawu, ko gwa landi twomong maa teom landi wu shok ɓokshok, koya ɓokghina ɓok gwanglyangha ga. təmonghagha gwang lyangha, ga dulkɨn gimyesu, mi maba ko myesa ti tulewa. Gilak twom kigu ya ayarga ga gɨ deiya gwanglyanghawu ga dei gwanglyangawu, gimye ah shenong ko ɓungko ni kyaang, koni pang kyaang anang, kogɨ twom ɓong landi, ko kɓosong landi ah twolong ko gɨn pang kyang alak deiyong ko gɨn nya'ghal myes. Gyak a twom landi guya maa waat gyasohin ashe pang wakwei. Ko kei byeet ti war kwabeihyaha she nimhapang twom totwomong landi laghai. Twomong landi kuk warru, ko pungghawu ga twom landiguya a kyakshogwu. Ya pungha pi yanayi danghaak gɨpi kiguna panko gipi api kaasu. Yama gwagiwu mi maba ko myesgwa tin nya'ghal mye. Kɨim landigu ti twomu, twol irikim myegu timiginu. Mang kukwei mang keiɓyeet ga dwom kiguni nya'ghala laghaiyu, alak takgah tullung pi yɨiy gimyes. Sai ahde tullung kawai mɨ peigina pɨi tangyei gyak shena ko gɨn kei swam apikin landigu gɨ twomu. Ama ga dwom landi gu a kyar shok ɓokshokgha gawu toh maa khiyakghi təma pi asam dang. Maa kum two mok'ghaak kogwaki ki maa yɨi ga maa samang komi kwaga. Amam gaabe shenong ko ga twom ɓaakyei landi gɨ twom nimguna ayuaigɨwu, toh maa yuaiga migin.